ଛଣା ମସ୍ରୁମ ବନନେ ଆରହୋ ଉପଜଗୀ ପଦ୍ଧଧୀ ବତ୍ତାନ୍ତୁ। ଛଣା ମସ୍ରୁମ କୋ ହମେଂ କିପରୀ ହାପେ ବନନୀ ପରିଯା। ତାହେ ଵିଶେରେ ପଚରାଯ ଜାଈଚୀ। ମସ୍ରୁମ କୋ ହମେଂ ତେଲ୍ଲୋରେ ଚ୍ଛାନୀ ପରିଯା। ବଂଗ ଚ୍ଛାନିଯାର ଟେକନିକ ଭୀ ହମେଂ ଜାନା ଥିଯା ଦର୍କର। <hesitation> ଛଣା ମସ୍ରୁମ କୋ ହମେଂ ପୈନ କିମବାଈ କୋଡେ ହୀରେ ଚ୍ଛାନୀ ପରିଯା।